Aga gunana sikaq isi e ero sikaq isi e leipakei ko marontoq isittaq baraq mapaccingngi leipasibawai aga odol e baraq penaq mapaccingngi ero sikaq isi e engka bagiaq-bagianna mappammula ulunna pada bunduruq e nappa pakketennina malampeq pada ukuranna lima e ero ko tomassikaq isi mappammula imonri lettuq iyoloq leigosok sibawa mappammula yaseq lettuq yawa baraq mapaccingngi isittaq